Este ya kuu a chayo nonitu lapetuu nanii yuu te yuu kuu ja kuotinyiyo chayo nu tuuyo nu este no chaanio. Yo yuu kana te seongo nini, xiinpetoro jiiia chuu este inoaion. Te nu chaan lile jiin noua rojyo koto te jukuu tityou nouu tu keio kaata le yoo chaanio kuu koo kua jiiia chii kuu chi noo este tavao nou chi este te fika kuu jiiia te nouu tinayo nouuu lapit kuu jiia inouuu in nouuu te ntavero io chiiko yoo jiiia jiiia te kuu ke kixou noua sou te saaiio ma kootio koo io jaiyo yuu jiiia ma naiio jiiia tee tfifi baa laniouu nouu too, nouu kit tyou kuu nou chiio yoo chi baa jiiia tee este io tobo jooa te ninou tuo teio kuu chaan jiiia noo touti bonou kuu keie stewoo tfiioou. Jiiia chaa stelouu nouuu teu teu tfiyou kuu kuu in koujiou yo sa chaan jiiia veleou jiiia leouu chi tuo vaa tu masaaru saaa este tu nloouu ya te kaán maiyio nuyo.